Ebi biro ndakunda ngu mbyameho, mbyameho kakye mbwenu ahabw'okuruha omu free time ndaba ndenda ngu mbyameho. Konka kare nkaba ndakunda ngu nze nk'omu firimu ndebeyo ka firimu, ndakunda ngu ngyende nk'ahu barateeka ebyokura birungi ndye nkandakunda emere e- e- eranura konka mbwenu nka hati, ndenda ngu mbyameho kakye. Nyimuke ndehurira ndigye.